الوظيفة اللي أكون فيها جيد، أنا أتوقع إنها وظيفة الكاتب. لأني أنا أحب أكون شخص كاتب وكذا، وعندي الموهبة. وحصلت على جوائز من وزارة الثقافة من جبل. فأعتقد إني بكون كاتب جيد إن توليت الك-وظيفة الكتاب في مجلة أو في جريدة أو شيء كذا. بأبلي فيها بلاء حسنا، يعني، وكوني كويس فيها.